Metsena amy toera pivarota ny tiako satria mba hitanao aby raha hovidinao hitanao maso ny raha hoviditegna anatiny aminy anaty fivarota ao